Ley hitaande fuu dawde nde wootere so ɓooya suulta ɓuranikan illa e wakkati fuu dawol dawol, sabi ana heewi tampere.